Për të pjekur perimet në furrë, fillo duke i prerë perimet si patate, karrota, kunguj ose speca në copa të barabarta. I erëzoni me vaj ulliri, kripë, piper dhe erëzat e preferuara. Vendosi perimet në një tavë të shtruar me kart furre dhe piqi në furrën e nxehur paraprakisht në dyqind gradë për rreth vinticinqu-trenta minuta, duke i kthyer në mes të gatimit për të marrë një ngjyrë të artë gjith par.